Mme n yima erik e ki si e ki ji e ji tonghe ebhin a sum a nok a sum fep fep e bha fak e kak ngun e nok e kak ngun e righi e nok e righi e kǝn ane e jak eji tonghe e chot ogǝm e nok e chot ogim o yim a kpang a nok a kpang e kǝn eyim, Anyong Biyu Bu=irungha, Nkon, Nkui fep fep nong e yi o nok e kǝn e bhee e nok e bhe erik e si nji aje e kpet o kut. Nong e kura ano erik e nok e si mji eyim bi kue. E ji kpe o fuu nong e nok e fuu e bhak na mbi e bha kpet o di. Nong e yim bi nok bi kue. E kǝn abhon amǝre e jak nji e kut aje fep ka ebhi eyim bi kue e ji fuu e bhak na mbi ka njue bha kpam mbi fep e su e kǝm bi bhi e sui mbi e ki ka nsi e bhak e kak ka nse e kare kpe ene na ebhe e di nong e e noghe e di ofu o che e kpo rui nyim e rua e ji kpo kǝbhe nkǝp a aje e yim etum nong e yi oyim erik e si e not mba mba mma e ki kuri e kura e bhak e bha kpo kpet. E ya nji tat na nong e ki kpo ji e ji kpo kep eji nji tat e kare a sum a nok a sum fep fep e kpo kǝn ane eji tonghe e pak e kak ngun a kpang e kak eyim ano ano chen chen eya na nong e yima ka etum ebhin.